Mwiri wa kuvoka wa kavi, wakarari, wakana, wakatano, wathita, wathaba, wanane, wakenda, wakumi, wakumi na kamwi na wakumi na kavi.